Guira reta jetako oyoavi, erei guira reta oñoeni iñeerupi, iñeerupi oporomboyeandureta, oime yave mbae ikavi mbae oya jeereta, oimeko japisa guirareta jouva, guɨrakee, jaeramo jaereta oikuauka iñeerupi